تصور کٔرِو، اگر کانٛہہ مےٚ ڈِنر خٲطرٕ دعوت دِوان مگر تُہۍ چھِو نہٕ گژھُن یژھان۔ بہٕ وَنَس تِمَن شُکریہ زِ تۄہہِ دِژ مےٚ دعوت مگر مےٚ چھُ 3-4 دۄہَن تپھ، بہٕ چھُس آرام کِس بسترَس پٮ۪ٹھ۔ بہٕ ہیوٚک نہٕ دفتر تہِ گٔژِھتھ۔ لہٰذا بیٛکہِ لٹہِ یِنہٕ بہٕ۔.